Koo yaai ya chika fuerzana chi ya chika fuerzana ra, vichi na nta tu'ui xintoo chi ya xixi mii velontu chi ninu ra, na velontu ra na nixia ciento uxi kuana, saa ciento uxi nixianaka yia xinteena, ciento uxi kuiya, ciento uxi kuiyana xinteena ta koa ni taxi fuerzana'ka ya xintee kuakuana chi xixiná, xixina xi'í ra xi'íka, xininto xi'íka ra chikantu yuxaa, yuxa xii ya tiutia nujuni ya nujuni'ka kua chiyontua ra, ta chiyontua ra ikara ntikontua, ntikontua ra sukuantu tiutia'ka ra yaka iin ko'oaka kuxina, ta kuxina uvi i'ki, uvi i'kika kuxina xiia ra, ika yoo kuersana ra kuaana kachiñuna ra, ni xiyo iin abueloi ra tiaka ni xiyora'ka, ni xiaara'ka ciento uvi ni xiara'ka, teaka chi nina ña'a ya, ya ntavi'ka xixira, xixira xi'í kuaa xi'í xixira, kivi tiutia kivi xiia, aja kuxi tura ntuchi ra iin ko'o tu ntuchi kuxira xia, su yaka kuu miya tikina kuersana, yaka kua kachiñuna'ka su ni xiana cieto uxi kuiyana, a ta kuxi yaka ra ta ntii ra, ika tikina kuxina yuva, yuva'ka ra, yuva kuchichi'ka ra. Kontu sasajantu tikui ra tantii ika katavintu mi yuva'ka ta xa va'aya ra ika vituu, iin ko'o yuva'ka kuxi, yaka kua kuxi na- na, kuxina xii mi yaka a koó <noise> kuena kuana kachiñuna ra kuisora yacha ra, kuara ra su ntixia kachiñura kuaara, tu'utu tavira ra iin yo yo iin toko ntu'u ra kanira ra, uvia ntaara ra xia kooni tu'utu kuaaru, aja ya ika chi yaka kuya xixira'ka, ku chiyo yuvaa kiini kaa tukuntu xiika ra yaka schiyo tukuntua ra ta xia va'a tukuaka ra kuachi, tavintu yia'a ra, yia'aka tavintu ra skasun vaantua ra ika sukuachintu nujua ra kuxi tukuara, aja xi'í xi ya tikisu kaantu xiika, xi'í tikisu'ka ra ta ntii sichiyontua ra vituu kunintua ra ta ntii xunintua ra ikara vituu inka sichiyontua ra chikantu tia'a chikantu sataa ra, a ika ra tuu kejea ko'o ra suu iin ko'oka xixia, su yaka kua taxi fuerzantu, yaka kuya xianu yuvasintu xintee chi ninu kixi, xixina'ka yuva, yuva ti'íka tuku ra chiyo tukua ra iin ko'o tuku yuva'ka kuxina, nina ña'a ntavi xixina'ka koo ni xixina'ka nta ña'a ntikuu, nta ni xixina'ka chi iin nina ña'a ntavi, yaka kua ki xixina'ka kixina chi ninu. A ta yaka ika kixana xixina'ka ra xianuna'ka xiaana'ka iin noventa xiina, xiana ciento xiina, naka kuna xianuna'ka su yoo kuersanaka tiina yuchi tina, kuaa naka su nt, aja ni tii tukuna na ntavi pala ra kuaana, kuaana kachiñuna su nuni ntaku vana'ka koo kana kuna tunaka tavina tu'utu ra kuisona tu'utu, su nuni ntisona'ka ta kuva tu'utu nuni iin xiti tu'utu tisona'ka vaxina, <noise> chi yo kuersana chi nina ña'aka xixina'ka ninaka kuya xianuna'ka kixi chi ninu, a ta vichi ka ra vaxi kana, vaxi vichika na'na xia uni xiko'va, na xia uni xiko uxi ra xia nta velo kumiina nna ntavi, xia iin ta yuvi kuu mina ntavi xia cheje miana nteena, a suu tax ta ya kuya xixina'ka, naka ra xiaana'ka xixina, xixina ña'a taku ntiuyi'kava ta ku ntiayu sintiki'ka ra nina ti ku ta'ta kuri'ka yoo tikuari, yoo yaka kua xixina'ka, a ntifi ntiuxi yaaka xixina, ta xinaa ra ni xixina'ka ntifi ntiuxi yaa chi ntfi ntiuxi ntavi ti xixi nujuni xixina'ka, a ta vichi ra nta ti xixi limento'ka va ni ntifiri'ka xiaxina. Aja saa tu mi ntiuxi, ntiuxi ti yaxi limento'ka xixina, a saa tu sintiki'ka xia yio tikuri yo xixi yaka ku kuñu xixina vichi ra yaka kooka kuersana koo ka xiana kani cancerna, xia tuna kani suka'na, a xia tuna taku diveti ka'ana xiika kani tiana ntavi chi tatun ñiaa ntikuu ika xixina, yiana xixina ña'a ntikuu ka ntiuxi'ka xi xa yoo ña ta'tava kuri ika, a saa tu sintiki'ka chi yoo ta'ta kuturi'ka, a saa tu sopa'ka ya xia yoo ta'ta ku tuakaa, san ntiiva ñia'a vichii kooka xiana yiaxi tikuuna ñia'a vihci, taku paleta'ka yiaxina, yiaxina kampiti kantu xii ka, a kampiti'ka, kutu'ka taku ntii ña'aka ra, nina ña'aka ta kaxina vichi, a tikuixi'ka, a tu koona tikuixi'ka koo ka kaana xia tikui chi tikuixi, nta tikuixi kava xiina vichin, yaka kuya kixianaa kuvi ka, ko xianu kana vichi, chi koo ka kuersana koñaaka chin nina ña'aka vichi, nina ña'a vatamina xixina vichi ra yaka ntoona, ntona vichi, a yaka kuya takani xiaa chi ya yoo kuya kaa vichi ra xiachi vaa nixiyo ra vichira koñaa'ka.